بالنسبة للطوموبيل كنستعمل الكريك باش نهزها من الجهة د الرويدة لي خصنا نبدلوها، وبالنسبة للبيكالا راه كنقلبا ومن بعد كنحاول نفخ ديك البولونات لي رابطين الرويدة بالطوموبيل ، وبالنسبة للبيكالا كنحاول نزول هداك البولون لي كيشد الرويدة، ومن بعد كنزول داك الرويدة وكندير الرويدة الجديدة لا بالنسبة للبيكالا ولا بالنسبة للطوموبيل، من بعد كنحاول نشد هدوك البولونات ليكنت زولت في الأول وكنزيروم مزيان ونتأكد منوم أنهم مشدودين مزيان لا بالنسبة للبيكالا ولا الطوموبيل. وصافي من بعد كنزول داك الكريك لي طلعت به الطوموبيل على الرويدة الجديدة ، وبالنسبة للبيكالا راه كنقلبا ونتأكد راها خدامة مزيان.